Ny sokaky zao ro biby haiko ela velo, i sokaky io miay mandritsiny roapolo tao valopolo tao, zato tao, dimapolo ambin'ny zato tao la mbo miay avao i mazaka mosary mahazaka tsy mihina io biby.